مخکې له دې چي نوکان واخلو، لاسونه او پېښې باید ومینځو او وچ یې کړو. د لاسونو لپاره کوچنی ناخن ګېر او د پښو لپاره لږ غټ ناخن ګېر غوره کړو، ځکه د پښو نوکان معمولا کلک وي. که نوکان کلک وي، له حمام کولو وروسته نوکان واخلو، ځکه د نوکانو د ماتېدو خطر کموي. د لاسو نوکان لږ ګرد او د پښو نوکان باید مستقیم واخیستل سي.